Zah zen̈y tafa tafan̈an̈o kafe taminà lambanà <hesitation> olo araiky, tsy kinian̈a, tamin'ny tran̈o figiahan̈a kafe. Zah direkta miala tsin̈y amin̈any, ten̈y andesiko koa mety amin̈any zen̈y: alô antsika andeha arìa amin̈'ny toalety arìa. <hesitation> Sasàko hely lamban̈ao na koa koa tsy mety amin̈ao feky, zah andeha hiboaka saraiky hizaha lamba metimety amin̈ao fô <hesitation> isoaran̈a ao lamban̈ao in̈y koa mety.